Wardi hajatani digda Jahanamia kondar sabah alkheir kondar, sabar kondar, ros kondar, hina kondar, nowar nolo wakiosi hinakon <hesitation> sara kondar, sin alfel kondar, imat tarbas igina wakondar, adan alfel kondari, noise kondar, rihan kondar.